איך קען נישט טראכטן פון וועטשטעבולס וואס זענען נישט אייביג גוט פאר די צייט פון די יאר, <hesitation> אונז האבן אייביג די זעלבע, באט די איינציגסטע סיבה וואס קען זיין פארוואס איך ווייס נישט איז ווייל ס'קען זיין אז געוויסע אנדערע לענדער קען עס יא וואקסן יענער צייט און מ'אימפארטירט עס פון אנדערע פלעצער, סוי איך ווייס נישט וועלכע וועטשטעבולס זענען נישט אייביג דא.